<hesitation> ungi vwa ndaevwakho, mbeo onyela khumenyela musivala muno. No ovunai vwa okhukhola van ava, banje vasome. Khumanyire mwana na asaomire anyela khukhuonakesia khurula khuvutinyu vwosi vwasi vwo ovetsanga noli navwa. Okhusira muno yifwe hanga wefwe sikhwasoma ta, kho ndekombanga mwana wanje asome avire, eeh sichele sya ise ndakhole. Ma kenaka kosi nyasaye waikholila eeh eeh khuvira ndikho nende avevali, ndikho nende omwivali mulala, ndi nende wanoo wanovuliue mwezi kwa december. Masinde muliro khandi ndilio nende wo omwika kwa khuranga, wachakr <hesitation> masinde muliro omwika kuno okwa makhumi kavirinende kanne ne esuvire mu vunai uwanje vwosi akandekombanga kekhole muvulamu uwanje kurula ni kutesania khuvila khuvana nyasaye akholanga. Mbalanga vasyanje mbu, syosi syosi syo sava nyasaye noli nende lisuvila akhukho nakhukholila.